Kua yaiporu vaera ombogueyi vaera yandeve jepɨ, jaeko yaesaukata supe mboromboete, jare yaeta supe oupitɨ pota yandeve yagua vaera ɨru yaipotague, jayave ipɨaakuata yandeve